والله أنا من وجهة نظري أن يعني النمو الاقتصادي لأنه يعني هاي النظرية صح لأن الشعب يبي فلوس يبغي معيشة حياة كريمة البيئة هاي كلش موضوعها ما يفيد بشي بس حجي على الأوراق وفي الإعلام والميديا هاي الصدق يعني لا لازم نمو اقتصادي